दो हजार बावीस आमची ऑफलाइन कक्षा सुरू जाळे। मी छुदा वर्षाचा असललो आता माश्ही माश्ही मजा येय। परत सगळ्यांक मेळान खूप बरं दिसला पण खाय ना। खाय दुःख सुधा असला की आणि एका वर्षान आमची। दहावी जातली अस्ली आणि माघेर आमका। परत दूसऱ्या दूसऱ्या रस्त्यान वैतलो असलो।